Ngaa njamnga, nga kaɓbiinga, nga ndarodiinga, nga zamanu, nga yarataa nebbam, nga mari boteeji e kujeeji boɗɗi ɗi zamanu. Nde mbo min ngaɗante ustaari, nattu <hesitation> nder tuukoo en ngi'anaa gite maa, ko mi wiyata maa.